أكثر الشخصيات الملهمه اللي تعجبني انايا هي الشخصيات التاريخيه الإسلاميه مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر ابن خطاب، خالد ابن الوليد، هادو شخصيات صح ملهمه اللي <noise> اللي صح نستنبط منها التاريخ ون- نتعلم منها في الدنيا هاذي، بان نتعلمو منها ونتعلمو من الدروس تاعها.